السخانه القويه تنجم تلقالها حل، تنجم <hesitation> تقعد تحت المكيف، تمشي تبحر، <hesitation> تدوش، <hesitation> مش عارفه، تمشي تحوس، تعدي الليل ساهر على البحر، لكن البرد ما تلقالوش حل، إذن <hesitation> أنا نفضل <hesitation> نقعد في ال- السخانه خير ما نقعد في البرد، ما نحملش البرد بالكل انا، ما نحبش الثلج وال- الشتا والأمور هاذيكا.